हमर यहां त खोखो कबड्डी गदागद आऊ क्रिकेट आऊ फुटबॉल हॉकी कंचा हो गाइस बॉलीबॉल आऊ बॉस्केटबॉल हो गाइस आऊ कैरम आऊ चेस आऊ लूडो हो गाइस आऊ गिल्लीडांडा हो गाइस व्यापार हो गाइस।